Oyi so mu bera cruru a ma ho zɛrɛ zɛrɛ dimiyan ho su'aro tete mina wa o mu berɛ wo ba nicoza wa wa'a mi su'aro mi tena a su'aro artifisiɛl la a jorira mu be mu tua mibini o wari midepe ba ma'o mina ba ma'o mina bani coza <hesitation> ɛnɛ'aro bena a bani coza a ɛnɛ mi sunu'i ba cruru ma'o mina buna o bɛ ma hɛ o yi so o sikrivani le a dia tuma cruru bawe we sikrivanili jenu nu'an ubien bedeso nu su'aro nu'an a'o vɛ ji amu besosi a yɛrɛ bɛ se nucozo sunu na nucozo sura na don tomu a benɛ <hesitation> sunu wo mi ranplase benɛ a naturɛl oro ma dɛ <hesitation> ho su'aro nɛ mi <hesitation> man'oro han vɛwa biɛ ho su'aro so ma ho su'aro nɛ wa'a ni izin ma mu bera ra mu a benɛ mu bɛ bu'a mu bɛ bu'a paseke produi cruru we o ho beso a yɛrɛma na ho culɛr ra to mu a benɛ mubɛ bwa so ma sunu wo bɛ bwa dɛ so su'aro mimi so a naturɛl mu bera so sururu cruru